<hesitation> انا نفضل الجبال ولا البحر؟ انا نحب البحر ابصراحة. انحب البحر لان البحر فيه فوايد كاتيرة عظيمة جدا. دا غير انه شكل البحر شكل روحاني ممكن يكون كفيل انه هو ايغيرلي مزاجي للاحسن،